يعني حيواني المفضل الاليف هو الكلب بحسوا كتير حيوان لطيف وكتير حيوان يعني يمكن انه انت تعتمد عليه لو لو بدك في في اشيا بسيطة او في الحراسة مثلا او ان هو يسليك لو انت ما قاعد مع حدا في البيت يعني انه انت بتسكن لوحدك بيكون اختيار كتير حلو انه يكون عندك كلب.